سیپٹمبر جی مھنی مین ڈواڑی آوی چھے اوم امین فٹاکی گیتے آئون چھون فٹاکی، بم ۔پوپ ،چڑگھاڑی ایی سب پھاڑون چھون ۔ کجھ راتے جے پھاڑون این کجھ میلون چھون بڑی ساکڑی پھاڑون ۔ ساکڑی چانور ، کسٹر کھانئون چھون این کجھ منکھین آوی چھے ، اوین امان ٖڈیئی چھےامین اوان ڈئون چھون فٹاکی فوب ڑون چھون